الرياضات مهمة لأنها تعلمك طريقة التفكير المنطقي وتحل المشكلات بشكل منظم. حتى لو ما كنت راح تستخدم المعادلات بشكل يومي. لأن الرياضيات تعلمك كيفية التعامل مع الأرقام والمواقف الحياتية اللي بتحتاج حسابات. هي أساسية في مجالات كثيرة مثل والهندسة والأقتصاد والبرمجة والتجارة وكل شيء تهملها يعني تفويت فرص كبيرة.